أفضل لعبة أحب ألعبها مع أصدقائي هي الألعاب الإلكترونية. نلعب الألعاب الإلكترونية مع بعض عن طريق النت، <noise> على طريق الجوال. ونسوي <noise> تحدي وهكذا، ويكون بيننا لعب وتحدي وناسة. ونستمتع وايد وحين نلعب مع بعض سوا. إلى اليوم يعني صرنا حتى مدمنين على الألعاب، ونلعبها مع بعض. ونجمع حلو الشباب في الديوانية.